Agnaragny tanàna kely ndreky tanàna amin'ny faritsy misy anakay: <hesitation> Antsalova, Mai- Maintirano, <hesitation> reo- Sahoany Sahoany tagna zay, la Soatanà, Bekopaky, Trangahy, <hesitation> Ambinda. <hesitation>